ما مشروبك المفضل، وكيف يتم تحضيره؟ مشروبي المفضل هو القهوة العربية، لأنها ترتبط بالعادات والضيافة في مجالسنا تحضرها بطريقة بسيطة، أول شي تحمص القهوة وتطحنها، وبعد ما تغليها مع مي مغلية، وتضيف الهيل وبعد ما تغلي، تصبها في فنجان وتقدمها مع التمر، وتحس بطعمها المميز اللي يعكس أصالة الضيافة البدوية